Kokisotomii daga min bacci gaskiya min jari fijirde kam ngam min ummoto daga wuro min dilla ganshi, mijaha min maggo leɗɗe durmije mingada ga fijirde daga bimbi haar jiki zura min tongadi ga fijirde minjata lilal, min buuwata, min laibata, wala ngal amin sai ganshi, sai bijir sai fijirde non. Min tefa leddi eh kwanohon min njiba, min gada ka defe-defe leddi, min tefoya tumatur hon nyolkon minjara wai min ngaɗi li'o min njibi-njibina, min subtoya dereji madara haro sorobe shayi, min dando kwanohon paranti hon telle amin, kon le- leddi eh li'al tumatur hon leddi konmin sutti-suttini, min jara min njo'iina leeɗi min kosha shede dereho madara min bi'a min sori. Tomin njahi ganshi bo min bi'a min ngabba jangare, mingada ka nyakkol bode jangare ba kebbe nyiri, min ngurtoto bo min ngala ɗankwali, goddo to wari regga'on salo-sale koshoyon ɗanwaliki modon. Min kultako ɗum, min aata min njedo, min banshoya ɗoto luumo waɗi tomin lookate min dilla wuro ooh, minjamin kirta har mangaribaji har bawo mangaribaji minton nganshi, tomin jahi leddebo wala ngal min kuwata sai fijirde, oh jukkita oh dogga, oh jukkita oh dogga, wala ngal mun amin sai kabe, banda kabe wala ngal min bumtinta ohabda eh ohokkita oh, ohadba eh ohokitta, wala ngal amin sai hanjum. Nganshi bo ɗum, min dillah wuro be <noise> min gadoya nyamdal min nyama ohosha kashitari mudum yara wuro ɓe, yaha nya- njahon nyamon jango koshon ndi wuro ɓe njahon nyamon goɗɗum bo godɗon to'on nyami ndimu- ɗimada <noise> waddata ɗimum nyamon. <noise> Ngada ka huduki <noise> ngi'a ai waane min jahi min nyami nɗi mun en nɗi ami hanyum bo wadda nai min ndimum en min nyami kudi kudi na satta, godɗo bo waddai nyamon, albidihon to godɗo danyi <noise> min kauta sheɗe min sodoya amin min gara min tobba komin tobɓata, min tobɓata to taliya min kaba min sapta tawo owi'a ohendata omaa wi'a ohendata, ɗum hendakal ɗum sako, <noise> ta asira wadi tomin lotake min ndillai islamiya, onokkoya ndiyam onokkoya ndiyam towadi modum mbaji kesum jahon wuro en jahon muɗum kauton ndiyam modon loti-loti njabon soso mun e kayan kolliya mun lotodn, to onlotake ngadon kolliya wuro amarya towadi amarni wala lo. Todo wuro mun en sai wuro amarya, to to'on lotake ungu chake kowa hota wuro wattita kaya hei naston gari ngadon ka ganshi njahon lumo majjinon soɗon ta taliya hal to jin ligidi to fanke, to waina hon, kogidɗon fuu e lumo soɗon, ndillon ganshi kadibo der bale jahon wuro ohokka'on nera sappo, godɗo hokka'on nera joi, godɗo bo hokka ta on wai on usemon jahe miyetti, to'on koti komnon innaji en mon. <noise> Godɗo bo to'on jahi hokkai on, to wuro kokkowo on o'oh faa nde lotidonfu sai on njahi, to owii en njahenma wuro wane, sai o'oh wi'a a'ah en jata oh kam wala ko'o hokkata ndikka en jahi wuro wane ai nyanden ma hanyum hokki en sheɗe to ayi shani baccaku kokkowo.